Sekenarə este re frut niardaw nonas ladedeychreꞌ, nax̱ ndieꞌ naꞌ to papay neraba, naꞌ este bsia bsiarneramba nanch, <hesitation> biech tgutə knato smansnit- smasnit to dulsraꞌa, laꞌa to zambali rani rani raromba bay, sekna este bdog cherna bueng gayi gayrabold bolgs sanadin sknadi bonbozen mas bdop bdogye neraba, golabdow bdoa gak bdonashi bdonash nirdawnoꞌ rane ora este jeroria retoba yetobuean bansiet nasie riet oraban, grafrut grakeꞌ gron xabahgab etoraba mangw, guetoraba este radoraz, kra jinesh jerania guetoraba nitə naꞌ xtanga gol orabanitꞌ, rtorabayush gam, xtora bachyee, naꞌ rtoraba este rakolill llitiu, ronrabajbna xchawnaꞌ rabanñag goguenchaga gatꞌ.